ईद हार्प, हदौ संगीत वाद्य तौ, हदौ आकर्षित लानजया तौ, हदौचु मानवताउ आनु भावना, आनु विचारो व्यक्त लान्नौ मदद लानच। ग हार्प ऊ जुड़ाव महसूस लानजया तौक, हदौ हनेस वाद्य तौ, हदौ आंगु सपनाउ पूरा लान्नौ मदद लानच। ग हार्प ऊ खिखी हनै लागेच आनु हदौ आंगु जीवनउ अर्थपूर्ण रंग रंगीन बनयैमो मदद लानच। हार्प ऊ निम्नलिखित चीजौ खिमौ, ध्वनि, लय, अभिव्यक्ति। ध्वनि आकर्षक लानच, सुंदर रंग मधुर ध्वनि निच। लय, लय ली आंगु आकर्षक लानच, जटिल रंग चुनौतिपूरण वाद्य दु। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ईद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभयाच, आंगु हनै लागेच हदौ सुंदर रंग मधुर अभिव्यक्ति तौ। हार्पऊ भावना ली महसूस लान्नौ निम्नलिखित दु। उत्साह, रोमांच, शांति। आंगु हार्पऊ थासमा शांत रंग सुंदर अनुभव बच।